Rehefa miresaka an'i Lafrantsa tsika an, dia tsy afa-misaraka aminy ny <hesitation> divay sy ny fahaizana mahandro sakafo. Ny sakafo frantsay dia anisan'ny harem-bakoky ny UNESCO mihitsy. Dia <hesitation> > ny literatiora sy ny asasoratra ary ny teniny an, anisan'ireo fiteny be mpampiasa indrindra maneran-tany. Sady Lafrantsoa koa no niavian'ireo <hesitation> > mpanoratra lehibe toa an'i Molière, Voltaire, i Hugo ary i Boust. Ankoatr'izay dia manana ny maha-izy azy koa izy eo amin'ny lafiny taotrano izay ananany fomba sy firafitry ny trano manokana ho an'ny endriky ny trano frantsay.